Raha ny hivitry nahy manôkana amin'ny resaka loka, amin'ny indrindra <noise> amin'ny fanatanjahan-tena io, <hesitation> misy ny mahatsara azy, misy ny maha ratsy azy; ny mahatsara <noise> azy amin'ny fotôagna tena mahazo satrià oh nandatsaka agna dia nitombo vôla azogna, nakoa nahazo vôla; dia ilay maharatsy azy amin'zeo mety ho lasany andreiky ilay vôla amignà, dia igny amin'izay zegny ilay fanehoan-kevitra agnà mikasika ilay loka.